احب القهوة وهي مشروب بسيط. قهوة سكر قهوة سكر موية. بس مش اكثر من كذا. اه جا قهوة وعليها معلقة سكر وتحطها في الوعاء اللي راح تحضرها فيه. يا سلام لو تحطها بعض على الضوء على الحطب. يعني او على الفحم او على شيء تطلع مرة جميلة يعني احسن من احسن من اللي على الغاز العادي حتى